Ma arva, et ku mul olnuq valik ollaq määnegi tõõnõ elläi, ma tahtnuq ollaq mõni sääne rüüvtsirk, kiä saa linnadaq väega korgõhe ja näge kõkkõ maailma asju. Ma arva, tuu olnuq üts väega hää kogõmus.